Izao ñ'ahy ñy fomba ataoko, hañarahako maso ñy vola laniko añatiny vola raiky: -Mila haiko soa ñy drala militsy no miboaky. -Mila haiko koa ñy hamarony ñy drala miboaky noho ñy drala militsy, eo ñy ahaizako hoe, zao ñy drala laniko añatiny ñy vola raike.